Ubida ñaan, uko wará te awu dëmb mak. Ñaan uler wí mënkëmook mbúka amëcí dí umundu wí uler wí cí nápaţ këcí dí iñan bañaan áa këma këţoo akëbí puula. Këpuula këma bípoos, këpoosáa bëkusu akëma këcí ñaan náţaf nandëmbi, këdu yá ekool këdu wíiţe. Ekool dëmënţ duŋ apurir pëţíju akëma bí reyësir kënáfánir bëyeenu kënáfánir umundu sá. Ndah mëncëlani ikool ţí pëjuk pëmënţa puŋ acíko wunáfánir wí bañaan bëliŋ tú. Kon ubida ñaan mak uko dëmb mak.